<hesitation> Ten̈a azafady aminô fa anô kiakandra tsy ela izen̈y kay fa tsy nahazo bônsoara taminaka. Antsika fo karà mikorokoran̈a ndreky fankaringitrikitry fo fa nefa tsy pare feky ny fifandresa-ntsika zen̈y rahango ela izen̈y. Azafady aminô e, ten̈a tsy maintsy dinidinin-tsika hely oe raha izen̈y fa raha raha e.